איך וויל, איך זוך אנצוקומען צו די פאליס סטעישן, איך בין- איך וואוין נישט דא, איך קען מיך נישט אויס דא אזוי גוט, <hesitation> קענסט מיך ווייזן וויאזוי דו ווייסט די וועג וויאזוי אנצוקומען צו די פאליס סטעישן, קענסט מיך ווייזן דיירעקשנס, <hesitation> וויאזוי מען גייט? כ'וואלט זייער אפרישיעיטעד